Maq ummi küüdsi küll sääntside küüdselõikajidõga ei lõikaq. Maq lõika ummi küüdsi küüdsekääregaq, selle et mul om tunnõ, et väega vaiht ei olõ, agaq tuu om lihtsalt tuu, kuis ma harinu olõ.